मेते चाय पीनू ज़्यादा पसंद छा। किलयकि चाय कॉफी का मुकाबला सस्ती भी छ और आसानी सी बनी भी जांदी। चाय काई प्रकार की होंदी जन की हरबल, कड़क और दूध वाली हर एक कू अपनु अलग ही स्वाद छ। चाही प्यान कू समय मेरा खातिर आराम और सुकुन वाला पल होंदा। चाय की गेल माजी कुछ नास्ता भी खूब लगदु। हलांकी कॉफ़ी भी अच्छी होदी लेकिन चाय की गर्माहट कू अनुभव मेते जादा अच्छु लगदु। येका अलावा चाय कू सेवन स्वास्थ्य का खातिर भी फ़ायदेमंद मने जांदू। यान ले की मैं चाय ते प्रथमिक्ता डेंदु छोन।